حفظ القصائد يعزز الذاكرة والفهم الأدبي، ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الفهم العاطفي والجمالي، بينما في بعض الأحيان، قد يشعر الأطفال أن الحفظ بدون فهم عميق هو عديم الفائدة.